Sa festa chi pius mi piaghet a mie est su Nadale, ca est sa festa 'e sa familia, quindi amus puru s'occasione de 'ider pessonas chi nos sun meda caras e chi durante s'annu no amus s'opportunidade de 'idere, poi su Nadale mi piaghet puru ca si creat custu clima festosu, custu clima particulare chi <hesitation> praticamente durante s'annu non vivimus, mi piaghet poi puru sa preparascione de su presepiu ca <hesitation> in sa tradissione de sa familia nostra su presepiu est istadu sempre e meda meda curadu <hesitation> est piachidu a sos <hesitation> a sos mannos nostros e quindi est una tradissione chi più o meno totu, puru cuginos mios, an sempre sighidu a coltivare <hesitation> su Nadale est bellu, ca est un'assozziascione a sa familia, a sa domo, ca su die de Nadale sa zente si reunit Si at s'occasione puru de invitare carchi pessona chi mancari no at a niunu e quindi <hesitation> insomma, si at puru s'opportunidade de creare momentos de solidariedade, forsis no est cumpletamente isbagliadu, cussu diciu chi narat chi a Nadale semus totu pius bonos <laughs> in su sensu ch'in su periodo 'e Nadale <hesitation> forsis nos abbizamus puru pius de sos atteros e chircamus in carchi modu de render sa die de Nadale una die serena e bella, puru pro issos. Poi <hesitation> b'est puru sa gioja de de fagher sos regalos subrattotu cando b'at piseddina <laughs> chi Naturalmente aspettan, ed est meda meda bellu a bider sa gioja <hesitation> sa surpresa chi custos piseddos proan, nonostante appan tantas cosas, però su regalu de Nadale diventat sempre unu u- un'occasione particulare puru pro cussu. Mi piaghet puru <hesitation> subrattotu da unu pagu de annos, su clima chi si creat in sas vias, quindi tantos presepios, tantas lughes, e cussu puru contribbuit a fagher s'atmosfera de su Nadale unica <hesitation> in pius dai tantos annos, appuntu arrivit tanta zente a bider custos presepios, zente chi magari aimus perdidu unu pagu de vista, e chi amus de occas occasiones de 'idere, mi piaghet meda puru sa creatividade, de sas pessonas chi preparan custos presepios, ca oltre a dare s'opportunidade a sas pessonas de istare tra issos, pro sa preparascione b'at puru chi Benin iscobertas puru creatividades e originalidades chi, puru essende in una 'idda minore, no amus appidu mai s'opportunidade de connoschere, mi piaghet puru <hesitation> in sensu positivu sa chi si creat tra sos varios riones, ca 'onzunu chircat de fagher mezus, de fagher <hesitation> pius bellu, tra parentisi rispettu a sos atteros e custu est un'incentivu pro fagher sempre cosas pius bellas, quindi <hesitation> su Nadale <hesitation> pro me est sa festa pius bella in assolutu, cando fio tribagliende fit <laughs> puru s'occasione ca b'aiat sas vacanzias pius longas e quindi cussu puru aspettaimus sas vacanzias pro <hesitation> pro istaccare unu pagu e quindi pro istare pro istare in domo